Any :dha 'an mu-a mu-' 'on 'bei'-a klehkpeh 'an yeh-dih-a 'o 'dih, 'on 'wluh :dha :daa 'zorn dhih 'de 'on mu-a kao' 'bli 'de 'on 'si-a 'kao' 'bli dih zorn :dao', :yee' 'nynuu: :nyne-: 'dekorn: 'on 'bei' :on :ne-a 'de :yee' :a 'dhe dih, :a dhen nomor :yee' :a na 'o. 'de <hesitation> 'an cusin :due' 'bli 'gbu. On dhen nomor 'i :a 'na, 'on 'ble 'wli-eh 'de 'da, a 'yle :a 'ye deh dhen :a 'ye na 'o, on welcome 'on 'weh, :a dele: deleeee: :yee' 'on chehn gwlor :dhie', 'on mu 'de 'on 'bli 'an <hesitation> :gwlor an 'da-dih-a' gle 'bli 'on mu 'de, 'on mor-: 'dekorn: 'an family :a :dhe 'dih, 'do :dha :a :dhe-a dih :a :dhe 'o :gwie: 'i dih, :a dhe :a-a' oman, :a dhe or 'de-dih :yee' :a dele. Nyor mor-: nyor-: or se jeh. :mor :a 'ye deh <hesitation> :yee' :a sa-dih-eh yai', <hesitation> :a jokeing :a 'bei' bo, deh+ :a 'ye-a dih :mor :a taa en-' dhih 'tmo, :mor nor :ya 'de nomor, or 'da a kpon-dih 'o a 'yle :a 'ye mu 'o, :kaa :a no. So, 'an <hesitation> 'an life 'on na-a' 'on se deh 'ye eh se 'an zulu 'kle 'ye-dih. <hesitation> deh 'jeh 'on :za-' dha :daa 'on mu-a :dhlubor: deh+-dih 'o-:, deh+ klehkpeh 'on :yi-dih-a bo-dih :eh :yi-dih-a :basa-a' deh+-dih 'o, 'on se dha-dih 'si nyor se 'o or se pehn :kor 'o, mor or se kpala' 'ble 'o, becaues 'an way 'o. Any :dha 'on 'si-a dih 'on 'ble kpala' 'on 'ble 'pehn 'da. 'On 'ble dii-deh eh :ne 'de 'weh, because :ka 'on no-a 'an 'jeh-dih kpon-eh eh 'o. 'An 'wluh dha :dah :daa 'an mu 'de 'on 'bei' 'bli 'gbu+ deh+ dih 'weh, 'an mu :na 'da 'weh 'de tluh-or ken deh+-' 'de 'an 'nynuu' bo 'an mu 'de 'wh :a dhe-dih :a tmo dhih 'weh, :mor :a dele: deleee: :yee' 'on yi gwlor gbor-dih. So 'on se any deh 'ye eh se 'an :zulu 'kle 'ye-dih.